ཁ་སི་ནག་ནེ་གི་རུག་ཆི་ཉམས་པོ་ཁ་མ་ལ་བ། མུ་ཉམས་པོ་གྱ་ཏེ་དེ་པ་ཆེའི་ན་དི། མུ་གི་ནག་ལོ་ཁ་ལ་བ་སུ་ལ་བི་ཀབ་སུ། ནག་མུ་ལོ་ཁན་ལབ་ས་སུ་བ་ཆེན་ན་དི། ནག་ཉམས་པོ་མ་ཁམ་ཡང་ཁམ་ཡི་སེ་ན། ནག་ལོ་ཡང་ཧ་མན་ཁོ་ནག་གི། ཨོ་དེམ་སྦོ་ལབ་ཏེ་གི་ཨོ་དེ་སྦེ་ཐེན་ཆིག། གི་འདེན་ལོ་ནག་ལོ་ཏ་ནང་ཐྱ་ཐ་ལ་སྦེ་དི། ནག་རང་ལོ་ཨོ་དེམ་ནམ་ལོ་ཡང་མེ་ཡ། ནག་རང་ཉམས་པོ་ཆམ་རུག་རུག་སྦེ་དེ་ཤི། རང་གི་ཁན་ལྷ་བོ་ཨོ་དེ་ར་བ་ས་ད་ནི། ཨོ་དེ་སྦེ་གི་ཐེན་ཆིག་གི་ཐེན་ལས་ཏ་ནང་རུག། ལབ་ཏེ་གི་ལབ་ས་ཨིནས།